Ke pe ri keeriwe wǝǝ a láa nyɩŋ kǝ́ e le ri wɨ ǝ lǝ fɨ wǝ oturu wɨ lo ku lǝ okopiyǝ, <hesitation> e le ri a la lɛ wɨŋ ca lä nyarɨ pirǝ wǝ́ mɨŋ e lee pe ke ci keerirɛ le eri wǝǝ oturu ǝ lǝ kǝ fɨ vaŋrǝ.